<hesitation> Ny biby tegna masilo segna fantako alongany an: visika, trozogna, <hesitation> kiva, piso an, dauphin, éléphant, kangourou, e aorita, de perroquet.